La te handray antsoratsy da <hesitation> henoy soa raha tsarin'olo igny da izay votoanton'igny ro raisy ohatsy hoe daty da miaraky amin'ny raha tao amin'ny daty igny. Tsy izay raha tsarain'olo eo da ho raisy antsoratsy aby fa raha votoantondresakin'olo io avao.